Ikeere emenyo nepa kenya, kochame piik ap emet ap kenya tumwek ko ng'o mii tumwek ikeere ile iuuni kei, ako mametoi chii na kanyor ko kakumian ko kanyalil kole maiyani ake konyalil komii kotinye kii yotok. ako kora ingo kokakoit arap taman petushek cha patumwek, komite ikeere ile yando chii kapshanjo tumndo, ikeere chii koipu akot sapuriet, koipu sanishek, ng'o kaindo ko sapurionik, ko kaindoi kora pandek kole koipu anda ko cheko nyokotaretee chita naka nakapa tumotok, sasa emeenyo ko kararan kapisa ako koni kei piik ap emenyo ko unotok.